Eka! Misy aloha gny biby andriaky eny mihira, la mahavaria io. Ohatsy hoe fesotry, trozo rey, rey mihira rey. Ny tanjondrozy amy hira io zany, igny zany karaza hoe fifampikaihandrozy hoe: aky, aroy misy hany ndao tsika ho any aby. Aroy zay misy loza any zay, tsika tsy ho any tsika. Zay zany antony tena tanjona anaovan- anaovandrozy hira reo.